أكتر شيء بحبه في الأفراد وفي الأشخاص إللي حواليا هو إنه يكون الشخص قلبه طيب، شخص يكون إلى حد كبير مثالي واجد، ما يصير إنه يكون شخص مؤذي أو بيتعب إللي حواليه ما يسوي أي مشكلات مع الأشخاص الآخرين.